Este mira <hesitation> ina chí este ho ina xhin vilu, iyo'ó nuu ina, ina kueché he inoti vilu ajan chunde ité nde chule ití noxhika koni kiti, ha bueno kayuu chikiti chí ka'ka komaniti chi kayu xhikiti kabuo tuti kunduti ahora nuni nuni kuu kano iin na'a ndé, kukanu nduke vilu nde vilu xhixuni xuni njakuu njani kun ndatu, ndati nde ñe'e ñatí enyuguan nde ina chi jañati ha njañati tuu tukenati unikenati chí ngomamaxio vina'a, he nuu mani ma'a iná ñoxikayo xhiki mati njamati he vilu nuu ma'a ni mati nuu kiti na'a nó kayuu xhiti matiá, matiá nati na'a naxamoka kayuu xhikiti nde denjá luliti luli in tindé, luli iinti yuachi luu tekuu tekuu nanukanoti tekunaniga niti tetunga viluu chinitni yuu te ni'i tindé tuu tukundeti ñeti ñexheti ina luleon chi xani yuii ña'a luleon nde nuu, nuu kuan viluu yikuan vilu lule ndejiono ina ina luleó nde nuu kuu kano ina yunguá nde kuu kano vilu he viluu yi uni ngá nja ni njuntanon ni'í tinde njañati enyunjuan ta ina ndejatuti viluu chiguantu tuketava viluu chinjuantu tuketan va'a viluu xiina nja nudu kanuti nja luliti chi ketanti chi tuu xhentintide niten xhenga nuu na nde tukuu kati pero nukuu kano chi tuka xa'a kaxa llevar na'a ti pero njakuechiti chi tikaxa llevar nati.